घाण जलो आर्सो कशो निआवळ करप। एक घाण जलो आर्सो कशो निआवळ करप पावंदो एक कोलासो कडूना उदोवाचो। सुकेंया कपाडेया सुतासुतीत घाण कडूना उदोवाची। पावंदो दोन फोवरेयां निआवळ कराचो। कांवाचो निआवळ करापी वा उदक विनागेर जकां धारावण अशे मनत ते। बरसण केलेम आर्सायाचेर फोवरेचें। उपरांत पावंदो तिसरो आर्सो पुराय मुवां कपाडेया, आर्सो वाटकुळेया गतीन पुसाचो। पावंदो चार रेघो कडूना उदोवापा वा कितें उरलां जलेंऽयार ते। कडूना उदोवापा खातीर सुकों वा मुवां कपाडो वापराचो। पावंदो पाच सुखो आर्सो। सुखेंया कपाडेया आर्सो, शुकवापाचो।